Toetr'andra bôkà Sily ndraiky zen̈y <hesitation> amin'ny antin̈ana any zen̈y izy misy desera be oe dia mediteranien ndraiky an̈ivo. Fa izy zen̈y man̈intsy avy iô <hesitation> misy ma- mahalen̈ilen̈y fo izy <hesitation> antsimo an̈y oe.